Vasaraga um sääne lugu, et sa lüüt timäga pääle. Tä um ravvast ja sa lüüt timäga naglalõ pääle ja pessät lihtsält puu sisse. Naglal um terräv ots ja vasaral um joud takah ja sa pessät tuu sisse kohegi puu sisse.